يعني ما كلش من الاشخاص اللي احب احتفل بعيد الميلاد واجواء عيد الميلاد هاي الطقوس والامور ما احبه كلش بس ممكن نقول انو هو ما عيد ميلاد هو هذا اليوم انو انته مفضل بالنسبه الك تطلع تغوح بينو تسافر على مكان بيها طبيعه بيها فدشي حلو ممكن يعني بيها سفر تغوحلك مكان حلوي تتونس بيها